Pulaaya kam a naftiraay ɗum gam kaɓɓitaa huunde, a naftiraay Pulaaya gam pusa huunde, a naftiraay Pulaaya gam njogoɗaa huunde, a naftiraay Pulaaya gam kujeeji feere feere.